<hesitation> karazagna fitaovagna elektrônika zao ai, <hesitation> misy téléphone, ordinateur, <hesitation> télé, <hesitation> réfrigérateur, <hesitation> micro-ondes, caméra, <hesitation> baffle, de machine fanasagna lamba, machine fanasagna lasety regny koa, de zay.